Jee' tii laa kotaq olla la ke nim paam are' nkab'an rej nab'anam je'tii caldos taqee' ja'ar nakojom ahpa' chando nab'an k'eh kotaq pooch o jo' taq chuchitos nakojom are' ja'ar cuando naq'axin saam k'eh ha' reh nab'anam café je'tii reh kotaq olla nim kikoj reh la nimq'iij taqee' ja'ar wul la reh kotaq sartén rich'eet la más rich'eet reh nab'anam junaj maloj o nanam jenaj cha qa'sa b'eh ke b'eh panqueques o hot cakes ja'ar naa ja'ar nakojom reh nab'an freir je' xunakat reh nakojom reh akinaaq' y ja'ar wula je' taq ollas je' medianas are' kotaq xun kee ke wulmood nakojom akinaaq'